Um Harapan terbesar saya untuk masa depan adalah mengharapkan agar Um cita-cita yang jadi impian tercapai dan mengharapkan agar Um dunia berada dalam keadaan aman damai.

Antara perkara yang saya mahu lakukan dengan lebih banyak supaya saya dapat kekal sihat ialah saya ingin Um saya akan melakukan senaman secara Um kerap, memakan makanan yang berkhasiat dan Um tidak mengamalkan amalan-amalan yang boleh menjejaskan kesihatan seperti memakan makanan yang tidak sihat dan juga Um contohnya Um tidur lambat pada waktu malam.

Kerajaan kami mempunyai program kebajikan yang kukuh dengan mengadakan beberapa kementerian yang khusus untuk Um membantu Um orang-orang susah, orang-orang yang miskin Um dan sebagainya. <noise>

Saya Um mahu Um bekerja dalam bidang Um yang melibatkan perundangan contohnya sebagai seorang peguam kerana Um pekerjaan ini Um membolehkan saya untuk mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang saya juga dapat membantu mereka yang memerlukan bantuan dari segi guaman dan Um melalui kerjaya ini juga sebenarnya memberi peluang kepada saya untuk <noise> menjadi seorang yang mempunyai keterampilan petah berkata kata dan sentiasa untuk Um mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan undang-undang dan juga berkaitan dengan Um kehidupan masyarakat di sekeliling.

Um Pendapat kita ialah menggunakan teknologi ini adalah satu perkara yang menguntungkan penduduk Sabah.

<noise> Kami suka pakai pakaian yang berwarna cerah.

<noise> Kami suka menonton sukan bola sepak.

Tiap bank memastikan wang kami selamat Um dengan cara yang amat Um tinggi keselamatannya ialah Um mengadakan Um OTP bagi-bagi pengeluaran menggunakan online dan juga Um rujuk kepada dokumen-dokumen penting yang-yang dimiliki oleh setiap yang membuat transaksi.

<noise> Guru misti mengajar dengan tenang, sabar dan bercakap secara perlahan. <noise>

Haiwan yang biasa terdapat dalam komuniti saya ialah Um binatang ternakan atau haiwan ternakan seperti kucing yang kebanyakan nya di pelihara oleh Um keluarga dan jiran-jiran kerana haiwan ini menjadi satu terapi minda kerana sifat mereka yang Um manja, mereka mereka juga Um comel jadi Um menghiburkan dan boleh meredakan tekanan setelah Um penat bekerja.

Teknologi yang membantu kehidupan kita kami ialah teknologi pengurusan kawangan.

Um Kami tidak mempunyai perancangan bajet yang ketat.

Antara artis yang saya kagumi adalah Siti Nurhalizah sebagai penyanyi Um Eman Manan sebagai pelakon Um Rahim Ra- Rajali sebagai pelakon[Um] dan juga Um Jamal Abdillah sebagai penyanyi.

Pada pendapat saya Um memang Um di seluruh dunia berlaku Um perubahan iklim terutamanya dalam jangka masa yang panjang dan perubahan iklim ini dia membawa kepada satu Um keadaan yang Um melibatkan kesan kepada alam semula jadi, kesan kepada kehidupan masyarakat. Contohnya kalau ada perubahan iklim seperti tiba-tiba berlaku Um cuaca yang begitu panas Um hujan yang sangat lebat ia akan membawa masalah kepada Um keadaan alam sekitar misalnya dengan berlakunya banjir kilat ka, hakisan tanah dan sebagainya.

Um Makanan yang tidak sesuai atau kurang menyihatkan ialah makanan diguring dengan minyak atau banyak rasa garam dan banyak rasa manis.

Um Cara memasak yang sesuai dengan apa yang saya biasa sedia kan di rumah iaitu Um contohnya ikan masak ampap iaitu Um apa ni masakan kegemaran kami sekeluarga Um dalam keluarga satu ada kami lapan orang anak-anak saya suka Um makan apa yang saya masak ini dengan ambuyat Um jadi Um saya sediakan Um beberapa ekor ikan basung dan dimasak ampap masak ampap ni di bahan dia terdiri daripada Um ada daun kunyit ada halia bawang dan dia dimasak Um dalam jangka masa lebih kurang tiga puluh minit atau pun Um lebih daripada itu.

Um <noise> Di negara kami Um orang-orang yang layak mengundi, mengundi Um semasa pilihanraya melalui Um saluran-saluran yang disediakan bagi setiap Um daerah mengundi yang diwujudkan di kawasan-kawasan masing-masing Um.

Cabaran yang dihadapi oleh usahawan yang baru memulakan perniagaan di-di negara atau pun di rantau kami ini ialah apabila Um mereka memulakan perniagaan dalam keadaan mereka kekurangan modal, kekurangan ilmu pengetahuan dan juga Um mereka Um tidak dapat Um melihat cabaran-cabaran dalam perniagaan lebih awal sebaliknya mereka menghadapi cabaran tu setelah mereka melaluinya dan mereka juga mungkin tidak mendapat pendedahan, kurang bantuan, Um kurang pendedahan tentang bantuan-bantuan yang diberikan kerajaan ketika mereka baru memulakan perniagaan.

<noise> Ya, Um kita kalau masuk ke dalam pawagam, pertama kita melihat kebersihannya dan kita melihat Um cerita yang ditayangkan. Jadi kerana itu baru kita mahu menonton Um apa-apa filem dalam pawagam.

<noise> Perasaan saya tentang menyertai sukan berpasukan berbanding sukan individu sebenarnya saya lebih suka sukan secara berpasukan disebabkan kita mempunyai rakan bersama ketika melaksanakan aktiviti sukan tersebut dan kita mempunyai Um rakan yang menyokong, yang sentiasa berkongsi dan sentiasa bersama-sama membantu dalam memastikan kejayaan kita dalam sukan berkenaan dan kita ada semangat berpasukan untuk memastikan kejayaan pasukan kita

Saya bila berjalan jauh amat Um seronok Um dan gembira kerana Um dapat melihat cara kehidupan Um penduduk-penduduk Um sesuatu tempat yang kita lawati dan dapat Um belajar tentang budaya mereka dan juga dapat melawat Um tempat-tempat menarik yang terdapat di-di negara negara berkenaan.

<noise> Um Perubahan iklim ini banyak mengganggu kehidupan. Misalnya <coughs> ada kalanya waktu hujan, waktu panas, waktu ribut petir dan ini akan menjejaskan kehidupan harian kita misalnya pergerakan kita dan begitu juga kalau hujan lebat akan menimbulkan banjir dan ini menyebabkan kerosakan pada harta benda dan juga hasil pertanian.

Artis tempatan yang saya suka atau kagumi ialah Dato' M. Nasir kerana bagi saya beliau ialah seorang artis yang mempunyai Um pelbagai-pelbagai Um kepakaran. Beliau boleh menjadi seorang penyanyi, pelakon, penggubah lagu, penyusun muzik dan Um beliau mempunyai idea yang begitu kreatip dalam bidang seni.

Um Sistem sokongan sosial yang disediakan oleh kerajaan amat baik dan banyak sekali diterapkan kepada rakyat bawahan misalnya sokongan sosial sokongan dalam bidang ekonomi, pekerjaan, teknologi, pertanian, teknologi perikanan dan sebagainya dan keberkesanan sistem ini amat baik dan dapat dinikmati oleh rakyat denagn sebaik-baiknya.

Keinginan saya untuk anak-anak saya ialah apabila Um mereka Um belajar mereka me-mendapat Um pendidikan yang baik kemudian mereka dapat Um mencapai kejayaan dalam pelajaran mereka dan jika mereka sudah berkerjaya mereka dapat Um melakukan pekerjaan dengan sebaiknya mempunyai si-sikap tanggungjawab dan integriti yang tinggi dan di dalam keluarga saya mau anak-anak saya boleh Um boleh membantu keluarga mempunyai rasa kasih sayang tinggi dan sentiasa saling tolong menolong sesama adik-beradik dan juga semua keluarga.

Saya bepandapat-saya bepandapat bahwa Um teng-teknologi yang wujud di dunia sekarang ini adalah amat besar faedahnya kepada Um manusia kerana Um ia dapat Um dapat me-memudahkan tugas ataupun Um kerja-kerja seharian kita dan walau bagaimanapun, ia juga makan Um mendapatkan risiko yang mungkin tidak elok juga kepada manusia seperti Um penggunaan media sosial yang tidak terkawal.

Um Cabaran ya-yang dihadapi oleh usahawan di Sabah ini apabila memulakan Um perniagaan ialah Um harga barang mahal kemudian Um dari segi pengangkutan lah agak sukar disababkan jalan yang kurang baiklah.

<noise> Pada pendapat saya kecergasan Um buatan boleh digunakan dalam kehidupan seharian kerana membantu kita untuk Um mengaple-mengaplikasikan teknologi dalam kehidupan harian kita, kecerdasan buatan ini juga dapat Um menunjukkan contoh kepada kita bagaimana sesuatu hasil dalam bidang teknologi suatu hasil-benda dalam bidang teknologi itu dihasilkan.

<noise> Um Kita menjaga kesihatan ialah kita mesti cukup rehat mesti cukup rehat dan kita menjaga makanan dan Um jangan memakan makanan yang <coughs> mengandungi banyak minyak banyak garam dan gula kerana itu Um kita juga perlu melaksanakan atau Um membuat kerja senaman badan seperti berjuging berjalan kaki dan selalu lah beriadah pada hujung minggu.

Apabila saya menyertai sukan berpasukan Um memang suasananya amat Um disukai lah pasal sukan berpasukan ini kita ramai-ramai dalam satu kumpulan jadi kita Um gembira lab berkumpul beramai-ramai menyertai acara sukan.

Beberapa makanan yang tidak menyihatkan atau hanya perlu ada kalanya Um seperti makanan ringan Um yang makanan dalam tin, makanan-makanan yang Um diproses dengan cara yang tidak seeloknya dan juga makanan-makanan yang tidak Um banyak lemak dan gula.

Seseorang guru, mentor atau saudara boleh membentuk kehidupan saya melalui bagaimana Um cara, bagaimana cara mereka memberikan bimbingan. Contohnya kalau seorang guru, guru membimbing di bilik darjah dan juga pada masa yang sama sering memberikan motivasi untuk saya meningkatkan Um prestasi dalam Um bidang pelajaran saya dan kepada mentor atau pembimbing pun lebih kurang sama begitu juga dengan saudara sebab Um dalam kehidupan ini kita memang sentiasa berkomunikasi dengan Um kumpulan-kumpulan ini dan biasanya kita mendapat manfaat daripada hubungan yang baik sesama mereka itu.

Um Mengenai tanggungjawab pegawai yang dipilih dalam komuniti mere-mereka, contoh dia Um di sini ka-kami ada program komuniti KRT Um, KRT ini ada pegawai yang menjaga di kawasan tertentu, bahagian-bahagian dia macam Um di daerah kami ada beberapa orang pegawai-pegawai yang Um dibawah ke-kementerian perpaduan jadi komuniti ini akan Um mengendalikan Um perjalanan semua program-program yang perlu kami ikuti dalam kami punya Um apa kami punya komuniti sendiri.

Kalau cerita pembayaran ini memang banyak berubahlah di negara Malaysia ini bila Um OPR naik, CCM kereta itu pun turut naik jadi memang Um masalahlah kepada Um peminjam-peminjam.

"Um Kita meminati kumpulan muzik yang membuat raka- Um yang membuat persembahan secara ""slow rock"" Um dan juga penyanyi-penyanyi yang kita gemari ialah penyanyi yang menyampai lagu-lagu yang puitis Um kalau di Malaysia kita menggemari penyanyi M. Nasir Um dan kerana M. Nasir Um membawa nyanyi-nyanyian yang begitu puitis dan dapat menyampaikan maksudnya" <noise>

Kita buli memastikan pelajar di skulah bersikap baik antara satu sama lain dengan cara mengadakan Um program-program Um program-program yang bersifat Um bersif- bersifat kerjasama di kalangan mereka program-program yang ber-berbentuk keagamaan <noise> dan juga Um bentuk dalam Um program-program dalam bentuk sukan dan lain-lain.

Um Untuk memulakan perniagaan di negara kami ini memang Um sanang cuma kekangan nya itu lah saja dari segi modal modal untuk menjalankan perniagaan itu dan juga tempat mau berniaga itu mimang Um sukar sedikit lah.

Um Saya perlu melakukan banyak sesuatu yang yang positif contohnya kalau di awal pagi bangun sebelum saya Um sarapan atau ape saya akan buat senaman ringan sedikit ketika masih berada di dalam bilik contohnya saya regangkan badan dan menarik napas kemudian saya mandi dan bersihkan diri lah baru saya sarapan.

Um Kita meng- saya menggemari Um cerita-cerita rakyat, cerita-cerita rakyat yang mengandungi moral dan pengajaran. Cerita-cerita rakyat seperti buaya dengan kancil, ini memberi pengajaran Um tentang <noise> ce-cerita bermoral dan beri pendidikan, nasihat serta sindiran dalam kehidupan kita.

<noise> Apa yang saya bangga <coughs> Sabah dalam malaysia ini dalam keadaan yang aman damai Um itu lah antara yang membanggakan Um saya lah.

Haiwan terakhir yang saya nampak lah dalam minggu ini ialah Um seekor kucing iaitu binatang peliharaan yang kebanyakkan nya Um dipelihara oleh komuniti di kawasan tempat tinggal saya iaitu jiran jiran saya kebanyakannya memelihara kucing yang pelbagai Um pelbagai jenis ada kucing Parsi, kucing tempatan, Um kucing siam dan sebagainya.

Gen-generasi yang lebih tua buli mengajar ataupun melibatkan dengan dengan Um golongan muda dalam masyarakat dengan cara Um bergaul dengan Um mereka dengan beberapa program contohnya dalam program gotong-royong Um aktiviti sukan dan juga Um aktiviti viti kemasyarakatan yang lain.

Saya me-mengharapkan anak-anak saya lah Um mempunyai kehidupan yang labih baik daripada saya salaku urang tua dia lah.

Banyak buku-buku cerita kanak-kanak yang Um yang popular Um sekarang ini Um kalau dulu kita suka cerita cerita buku kanak-kanak bertajuk si Badang Um cerita-cerita Sang Kancil cerita-cerita Sang Buaya <coughs> cerita-cerita yang Um membawa pengajaran Um dan kebaikan kepada pembaca-pembaca dan khususnya kepada kanak-kanak.